Ua kauko saia tagu pepekoisagu, elai kee taku mausu kauko pe amatiau. Kauko kasi isuna na lauasau, anua aga asaunala logo pe orudia. Kauko nalo taupe teterea toruna pe assaki kasi auna kauko na wasi umano auna kauko. Kauko papara nalo mitakala isioi boko patalo aiba, domalai mane ma paparataim paua kee eh mugu weistimua dika ni rausia eh kai sakopuina kasi taupe sakopaina ma kauko pa terea. Pusi ba ela kuake ta anisala eh kuake an pusi nalo, kuake ta aniani sala ela kuake ba pusi peataena ini torolai pusi podoi. So, eh ia erua apogu eh ia animal nalo kai pekodia saia, kauko namini wasi, ia taka sosobi egu lago pe taitiau sa tau egu lago kauko ataela gore aika. Kauko taupe tupa otoro somaia ela tagu bo tuku waina mumada kauko taupe tupa atoria ini patalo petere pe taitio. Ini kain way ai pe taitio ela dapaua ini patalo eh tio asasa, laa asa ta alo rausudia. So, ma ine aunu peko pe ataeno pe kee tanela kauko eh wasala, ma kauko wasala eh nida kauko mada esene madaka araia. Kauko ela laa ta, allodia, so kauko paparataim kai peko ia nalo. Pe mausu ine tanela taupe ailakalaisau ago kauko pe tiusala. Papa tiusala pa tio sisio tape lama tape kai sisio ma kauko tape kadaia pe lapu. Ma peua kee tanela torola en kauko ma rupea, ena kauko na maimaire podoi. Kauko niotodiai ataisanto, kauko mairedia gore aika. So ela pusi, idasiamela pusi, pusi elai kuakile. Ma paparataim paua kee kuake eh patalo ma pusi kae tupaia, pusi eh kadaia oh ani mita kala. Pusi ba taupe alo atoria tape posula, tape besu ma ine pelama dakdako ruala nieh pe wawaina pe adokario kasi ela arim na pola nou pusi kae tupaia gono pusi esenlek ia <hesitation> a pusi a black and brown, ah brown isina kakata. Pusi wasagula pusi a mageala. Paparakain patalo pusi pe uarou. Pusi ela animal, eh erua animal ela kasi adina kada tekim atoria ma ine dipa wareo eh siamela saka lalauma te patalo eh la patalo eh kee wasagula. Kauko mageala pusi na kauko nalo kai pekodia kasi. Kasi sai tag pepekoiasagu kasi inau ataisaguto, aniani tagu totereo inau nalo pa aloatoro, paparataim kuake be alo bokoina, kauko pe sapua, ah kauko eh asagarai be tai pe taitiau, inekain patalo pe taitiu la saguokauguo la maga kauguoguana paparataim pa lamidia. <hesitation> pusi ba tape mate ma palo karoina mapa obokaina kasi auna animal tuanai taupe tetereaeu aniani, matape mate mapaka boboko kasi ela ma polo koroina <hesitation> tiau pe saka, kasi ela ou patalo tau-tau-tau pekodia tau terediebau bani pasa dau tetere sisikoneu tau teterediasau au animal kasi ela wain pa ataedia ine. So kauko lauasagu lo kauko mageala.